Kui om nüüd küsümüs, et kas ma opnu pigemb kitrat vai klavõrit, sis tuu om iks väega rassõ küsümüs. Ausalt üteldeh ma tahtnuq mõlõmbat oppiq, aga või-ollaq sis pigemb klavõrit äkki.